Ngam yang paling fangato to suka oyo ene gena, toko lalapan, jadi toko lalapan ge fangato suka oyo ena cuman ene hali, jadi sema juga toko ona mi capu ona toko, a nege fangato suka oyo ge